سلق البيظ سهل جدًا اول شيء خذ البيض حطه في قدر مع مية تأكد ان المية تغطي البيض كامل بعدين حط القدر على النار واتركه حتى يغلي أما يبدأ يغلي خفف النار واحتسب الوقت اذا تبي البيض مسلوق نص سلق خليه من اربع الى خمس دقائق. اذا تبغي مسلوق كامل من تسعة لاثنى عشر دقيقة بعدين خذه وكول.